Ah ya á ni kuu ñuu nda'vi kuu lo iyu'u miji, iyu'u i'ni, te iyo ore jó yu've, te meni taxi iñi, ye naá kuu lo kuu ya á, ñuu nda'vi ya á.